Ni'hiaj ne' si 'hiaj 'ngo nej yuku lí ché niin man, si ruhuaj ni yuku ché niin ni ka'i riñan xuj huin nitaj si atoj mánj, nitaj nnej anún riñan nej xuj, kini'hiaj ne' si 'hiaj yuhue 'ngo yuhue ni nitaj si atoj xuj rún' atoj ne' mánj, yuhue atoj xuj sani atoj nun ruhua xuj yuhue ni yi'ñanj xuj hia ché 'ngo gwii, hiaj 'na' 'ngo tukwi' xuj riñan xuj hiaj 'na' a'ngo chilu riñan xuj, hiaj 'na' a'ngo riñan xuku riñan xuj ni nun ruhua xuj ni chi'ñanj xuj áj, a'ngo xuku nitaj si atoj niin nga ne', huin kunun ruhua ne' nitaj si atoj xuj run' atoj ne' mánj, a'ngo yuku nan huin yutu man xuj katin 'ngo be', nano' xuj 'ngo si cha xuj ché xuj 'ngo sun tu, ta si ta huin si-sun xuj nitaj si anún nnej riñan xuj mánj, kini'hiaj ne' chilu nitaj si anun nnej riñan xuj mánj, chilu ni nun ruhua xuj 'ngo niin ni nano' xuj 'ngo rasun chá xuj, nne xuj naka'naj chuj 'ngo yutu taj ta ni kiri' xuj chaj xuj, nej xuku ta min nitaj nnej anún riñan mánj, kini'hiaj ne' si 'hiaj cha'ñanj 'ngo cha'anj ni nitaj si anún nnej riñan xuj. Ché xuj nano' xuj chuche ta ni kiri' xuj chaj xuj, chéj xuj kita'a xuj 'ngo chachij 'nij, ché xuj kita' xuj 'ngo stane 'nij, ché xuj noo' xuj 'ngo yuku chá xuj, ta chi'i si kwenta niin ché nej yuku ta, sé yuku ché yuku ché kuni'ñanj noo', rasun cha huin xuj mán 'ngo rasun ché niin huin, noo' xuj kini'hiaj ne' si ba a'ngo yuku lí si huin yuku xa'u nun ni'in' ta ba si cha xuj mánj, sani nitaj si atoj xuj niin, 'ngo xuku cha'u ni ché xuj ni akuaj xuj akuaj xuj ni nej yuku ta huin yuku ché kwenta niin, ba xutaj ché xuj 'ngo niin sani ni'hiaj ne' sisi xutaj, ni ta si kahui 'ngo sí kaanj noo' xuj sani tukumin xuj maan xuj á, unánj xuj hio ta si chii' nej yuku ta ni yuku ché niin huin xuj, re'nga' riñan nej xuj riki 'ngo niin.